Сабаби асосие ки кишти дар об ҳаракат мекунад, ин шакли махсуси киштӣ ва қонуни физика мебошад. Киштӣ аз дохил холист ва ҳаво дорад, бинобар ин он сабуктар аз об мешавад. Қонуни Архимед мегӯяд, ки агар ҷисм обро тела диҳад, об низ ба ҷисм аз поён фишор меорад. Ҳамин фишор киштиро дар рӯи об нигоҳ медорад.